आतां आमी कयय करतो तेतुं त्याला कामी घालपाच म्हंजे। मगे ता चविसठ जाटलाच पण हेल्थी सुध्दा जातालां जीवाक। माल सुध्दा नां आणी मसाले जे <hesitation> आसात ते। घराकडे केलेलेच घालां म्हंजे चविसठ आणी। जीवाक बरा साफ सफाई दोव्रुन कामा करपाचे। <hesitation> येचेर मासो तरी लक्ष दॉव्रुंक जायो।